Sɩ álámɩná wɛ sɩ ɔ tána ɔɔyɛ maadzɩŋtá ʋ dúúniayamɛ bɔɔ? Ɔɔɔ! Kʋná tána kʋʋ yɛ mɩnɛ kánákáná bɔɔ. Bɩɩ álámɩná wɛ mɩnɛ sɩ álámɩná ɔ tána ɔɔ yɛ maadzɩŋtá bɔɔ, bɩɩ mɩnɛ ɔ bɩrɩsɩ ɩsɔɔ lɔɔ dzɛ. Ɩsɔɔɔ dʋwá álámɩná mɔ, ɔ dʋɩ ɔ yɛ sosirʋna, ɔ dʋɩ ɔ yɛ birisirʋná. Sosireé yelé álámɩná yɛ maadzɩŋtá, birisásɛɛ yelé álámɩnáá yɛ maadzɩŋtá. Lɔ ɩsɔɔɔ dʋwá ire dɛɛɛ fɩlɩ dziró mɔ bɔɔyɛ nɩ álámɩná wɛ sɩ ɔɔ yɛ maadzɩŋtá kééyá. Kʋʋ fɩlɩ álɩ kʋ kaa yú, kʋrʋ wɛ kɔɔ ññ yɛ ka yɛ maadzɩŋtá. Bɔɔɔ yɛyá álámɩnáá dzɛ, bɔɔɔ yelé yá álámɩná yɛ álámɩnáá dzɛ. Maadzɩŋtáá yelé, maadzɩŋtáá álámɩnáá yɛ bɔɔyɛnɩ, ɔɔ bɛŋtɩ sááwʋra, ɔɔ bɛŋtɩ nɛsɩrɛ. Ɔɔ tɔŋsɩ aaayɩ ma táa yɛ ŋsɩmɔɔ ró bɔɔ, maá yɛ ŋsɩmɔɔ. Doomi má yáa matá yɛ ŋsɩmɔɔ yeléyá lɔ bʋyɛ ŋsɩmɔɔɔ dzɛ, abéé má yáa ŋsɩmɔɔ yeléyá lɔ bʋ yɛ ŋsɩmɔɔ dzɛ. Matáa yɛ mɩnɛ ró bɔɔ. Maa dzɩñŋ maa táyɛ mɩnɛ bɔɔ, maa dzɩñŋ, maa táyɛ mɩnɛ bɔɔ. Ŋnáa? Ñna ŋ bálʋʋwá, lɔ bʋ kɔnɩ kaayɛ lɔ tɔmɔ talá ka yúkú ŋɛ, tɔmɔɔ taláa ka yúkú ŋɛ mɔɔ, doomi bʋ bɛrɛsɩyá, ɔɔ tɩɩ fɛnɩ ŋ biina, bɔɔ báa bé feéé ŋñgɛ ɔɔ yɛ fɛnɩɩɩ, amá bʋ talá yá lɔ tɔmɔ taláa ka yúkúɩ abéé tʋŋvárɛɛ taláa ka yúkúɩ, náá doro kóo sɩŋmɩɩ mʋtáa matáa sɔkɔ na tʋŋvárɛ bɔɔ matá kɔnɩ má kaa sa tʋŋvárɛ bɔɔ. Ññ doro bʋɛ kala. Ŋʋrʋ faala kɔnɩyá kaa sɔkɔ náɩ ka wásɩ ŋ walʋ ŋ bálʋ, ʋ wáa. Ŋvʋ ŋɔɔ ñ lʋlʋwá náɩ bʋʋyɛ nɩ, ɔ doró ka lɩ álámɩná. Ŋnáa?. Doomi ŋ vé ŋɖálʋ yéé. Ŋvʋ bɔɔyɛ nɩ, ŋɖálʋ ŋɔɔ kɔgɩkɔgɩ lɔ ɔyɛ tʋvatʋtʋna ŋʋ bɔɔyɛ ʋ gɛ vuúna, vuúna doró ka bɩrɩsɩ álámɩná bɩmʋná-bɩmʋná, ka yúkú biina báa aŋʋʋ yɔɔlɩna ɩ tɔtɔmɛ. Bʋ talá kóo ññ doro ka kɔnɩ ire sɩ ŋ kɔnɩ ŋ vú dzá. Bɩɩ ɔ yɔkɔ nɩ gadáa, ɔ tɔmɔ sɩwʋʋ? Doomi, ŋ bálʋ, sɩ ŋtáa gɛɩ bɔɔ, lɔ ŋ doró ka yele ɩ ka yele vuúna boémɔ mɛ, kɩgnɔŋɔ mɛ. Ɔ kɔnɩyá ka bɩrɩsɩ biinatɩ lɔ ŋñgɛɩ lɔ ɔ yɔkɔnɩ gadàsɛ mɔɔ, ɔ tɔmɔ sɩwʋʋ? Náa yɛ maadzɩŋtá kóo sɩ maa dzɩñŋ maa tá yɛ ŋsɩmɔɔ bɔɔ. Áláma na ba gbanasɛ wɛ, ba yelé ba gbanasɛ doomi bá náa ŋʋrʋ fɔlɩŋɔ, ŋʋrʋ fɔlɩŋɔ ŋɔɔ dzáá bá láa mɔɔ bɔɔyɛ nɩ, ŋʋná, ŋʋná dʋ fɛbɛ dzaŋfɔɔ wá ba lékiremɛ. Bʋ yéŋ nɩ ŋsɩbɔɔ maa tɔñŋáa? Ɖaɖañkɔɔ ñʋná yɛ bɛ, ba búti ka kɔnɩ ŋoé dzá sɩ bá kaa dʋ suúru, ñʋná tá lɛ suúru ró bɔɔ. Maa dzaŋtá kaá ɔ yɛyá, ɔ tɔkɔ vagnimisé ka káŋɩna, maadzɩŋtáá dzɛ. Tɔɔ bʋká álámɩná bɔɔyɛ nɩ, ma tɔñ kɩ kala tɛlɩ, báa béé ŋwɛŋñyɛ ŋwɛ ŋñyɛ bʋmʋ fɛ nɩ bʋʋdé bʋʋ lá bɔɔyɛnɩ ŋ kɔnɩ kaa táŋ karɩ mɛ fɔlɔɔkʋrʋ ŋñyɛ bʋrʋ, ññ tɔŋsɩ aaayɩ, maa dzɩñŋ maa táyɛ ŋsɩmɔɔ bɔɔ. Maadzɩŋtáa yɛ álámɩná, maadzɩŋtá yeléyá lɔ álámɩná yɛ álámɩná. Tɔɔ goóreé mʋ dzɩñtɔɔ taláa mɩnɩsɩɩ dzɛ.